آخويا أنا الأشباح ما نآمنش بيها ياسر ياسر، مانآمنش بيه الحق بصح اللي يآمنو بيها هاذوك لازملهم الكف لازم الكف، الكف والدبوس، تحكمو تقولو ها هو، هوما الجنون وهاذوك الشياطين ها كاينة، ربي كاتبها فالقرآن، لازم نصدقو القرآن مهما كان فيه، لازم نصدقو، أما الأشباح هاذيك تاعها والقول ومانيش عارف هاي ماكانش منها هاذيك غي الخرافات تاع ال- الشيوعيين وال- التكنولوجيا.